Lu paracaduti è lu strumentu chi usanu certi surdati addistrati pi surprènniri lu nnimicu. Ma certuni lu usanu puru pi passioni e lu fannu a tipu sport. Quannu parru di lu paracaduti pensu a sti dui cosi. Ci voli ficatu pi jittarisi di ‘ncapu l’aèriu chi vola autu e grapiri lu paracaduti mentri stai cadennu. M’arrizzanu li carni a pinsaricci.